To ɓeɓyi yi ɓe nɗye gna ɗye mi da ebye dodo ɓoro be so, mi da ebye hna no midye miyi eɓye dye mi da hni yi gbari n mi gbari ɗye mi gna le hni, mi da wo hnin, muhni damgbma sa’sa ke mi yi tugo latuyi, baba nɗye miga ɓo dna yna gye a kpemi ye mi yi gbari. Ɓena, gbari nɗye wo han mi yi tugo latu bae tu gni nɗye zaza nɗye wo yi gbari ɓyi yna woyi tswashe dna woyi zaza nɗye woyi gbari ɓyi yna wo wo’ wâ azamangoe tnuɓwa ɓe, zaza nɗye wogi gbari ɓyi yna, wo yi eri mari yi. Zaza nɗye woyi gbari ɓyi yna wo kpe ɓeta. Zaza nɗye woji gbari ɓyi yna woyi wo kpe ɓeta mari da ke wo za woyi yogu seɓe yna, zaza nɗye woyi gbari ɓyi yna woye zado ɓe, zaza nɗye wo yi gbari ɓyi yna wo bma zado snu. Zaza nɗye woyi gbari ɓyi yna woyi zado basnae. Nɗye yiga chi a ɗye do zhi ye shna nɗye ɓa snuyi ɓe wye gban chi nyi yna yi ɗye eɗye yi ka ye ɗye lo num, mi yi tugo latu de agbari ɓyi, baba ndye miga dna keg a gbari ɓye ɗye yna snuga damigbma ke mi kuɓe, ɓena mi snu mi muɓe, mi mu ɓe ɗye aga ɗye ɓeɓi ye dna e gbari ɓyen. Wori snu aɗye gbari ɓe dami gbma gbmi ebye ɓe ko wo dami gbma, gbari da ɓe muhni ke wo dami gbma, ba nɗyse mi mi chegnudo de aza yna nɗye aɓe gna aga womi ɓye қhikhiri nu e ɓe ga woni mi da nansala m, mi snu ɓe da gbari eba nɗye a chegnudo zhi’o yna, tso miga da gbari aza ga wo ma ma m. Ewori ɓe dami gbma mi da gbari sa’sa muhni mi yi tugo latuyi de gbari ɗye gbari yi eɓyemarin gbari yi zado basnayi, gbari ye zado ɓe gbari bmaza snu gbari, wok e ye za ɓe, wo kpe za ye num so, ɓe, aɓe yi’o mwa bare nɗye nga da tu e gbari ɓe nɗye snu muhni gbni ɓe go dami gbma yni tso de demiga da chnwawi yna da hni bye hnan.